Ade ma de vɛɛ aje ze ne zu kumata onet kpaa ekatarai no domi a omŋkede. omŋkpede muna shaki duk awla mu soo gan anet ciya mu de vɛɛ mu we onetnet aziŋ in mu suko kuma na voivoi nɛ musuko wo ovep anet zɛ ciya mu de vɛɛ mu we onet baiza ama musuku woo ogyɛp mu nyi gyep naa ciya mude vee mu we onet aziŋ don awa mu so gan anuna et etok ne mu vɛ de wero muya onyi nɛ sa gan nɛ weto subuda koi eti seke ba aakpu su amu za kpusu namu kuma avɛ de wero mu soko le onyinɛ mu ko onmŋkepede onnyi ze mukosi le omŋkpede ni ba muze nyi ze gbaa dɔɔ domi edaa bebe nɛ <hesitation> ebi amatasa bi sene dak we we dege agaje musuko zon ekataraine musake ke abe adaa be sa we ne kpam egbuse musuko lebe lebe ne zoo anyi tekam ga agaje muso le musoko zhhat de agaje be sasi we abe aze ba avɛɛ hai oni nɛ gonanɛ muzo leni domi a a aleni sa zeze ba ama musuko zek zet no kpe mosoko gyep ale mu sa zeze ovɛɛ ondyɔgafan su we ene egap mu kpe sukoo sat zet namu tp be tap abe amamu musoko la ocu nabe tɔ musoko tap ben ayuwa sam anyi annaa sam oshɔra musu jara. Namu namu kpaa anasarane ekatarai duk awaje mu go gan anet nyi wɛɛ de mu we onet kirki onet aziŋ kuma agaje abɔbɔnɔ a a a saka ya muso ze kpaa ovɛɛ je ze abwoma de vɛɛ aya de vɛɛ e adki mu nanu le omŋkpede be dɔkɔ ama mu sockk mu we onyi kpam egbuse mu kpam egbuse mu soo le amŋkpede de ba sede be musuko kpaa aduwa sun ondyɔɔŋafan mu medida mu <hesitation> ne ejut ne nyi musoko sun ne ejut mu ne nyi anyi anyi go aduwa mu anyi go esun mu ayuwa sam le amkpede aje aze ko saka ba ne eshe sanyi sanyi dakki akeli mu ba ne eshɛ sanyi sanyi dakki akli mu ba domi ave ekatari voivoi nɛ bamu we onet baiza kuma duk awa jojoŋo muso gan anuna etak ne mu veɛ de wero nyi we onet onet aziŋ <hesitation> awa ellalo mu ko aw dalɔ mu ma ka nyi vɛɛ mu we onet aziŋ domi avɛɛ ekatarai bebe eba mu le onsyɔɔŋafan ba musu musu ko ese ekatarai na ziŋ odede ba domi bebe deke nɛ ma gode se andyyɔɔŋafa de agaje bema mase kobe maseke de ve wero ma ko nase adida ton sa mat ema ba ekatara ma ma kona se adidan ma agaje ma mamase ko. A a jara amŋkpede onyi oze amma abɔbɔnɔ ma seke ya be jara omŋkpede onyi bebe maneke cusi be mae cusam tɔ muje ko sede e utap deke kowe kubu gyema nama ema na mu ma kpam mu jut ba amma suku amma musu kpaa ali je sasi zeze ba ma tekam de to oŋunɔ ke muso zo kpaa nɛ ba su zeze ba ne ki je kuma ma tekm de vɛɛ wero namu namu le amŋkpede ma ko kuma ma cus mu don ekatarai vovoi je we je dak kpem anet bɛ dak bɛci we afwa aga bewe bewe aweci asabari bewe avep inmusuku kpaa jara oje namaa mu nyi gan aŋaa andyooŋofan muko kpaa deke munyi gan andee ondyɔɔnafan domi awe everu bbi awe ebi kpaa sbi bikpa sumu musoko je ebi kpaa su sa nyina za bide vɛɛ bi vep evep ba sa nyina sabi de vɛɛ bi te ŋa atoi ba sa nyina sabi vɛɛ wero bi kpaa ovɛɛ ke sosi zeze ama mu soko kpaa egya ki eze mu ma ekaturai lafia musoko kpaa egya ke sesi zeze avɛɛ muya owɛ nɛ to ker mu bwoma namu zhema nani ba domi ali ni sa zeze ba domu iden bi ziya eset katarai nɛ a a nyinɛ musu musu woo ogyɛp a a bwoma de vɛɛ ni dakki mu. Anyinɛ saka ya aze daki mu beka darasim baci de vɛɛ mu ai mu mu kpaa avɛɛ jene de de ede domi ekataai bebe nɛ agbeɛ je dɔt ekatarai vovoi zo konase adida owe onum <hesitation> domi ave de wero emu kpaadi kpaa avɛɛ aje sasi zeze ba anyinɛ ma nada egya ne za kpaa mama za bwoma sa naase eti ba su bwolma sa kpa se avɛɛ je deke ba anyinɛ wene eju naa ma yede avɛɛ ekatarai saba curuh dene za bwoma saa na ba musuku anyine musuku naa se muko avɛɛ aje aze nyinɛ musuko naa se mu ko avɛɛ aje a bebet anyinɛ kuma za bwoma sa kpaa ba amma gyɛp anyi saa naseni anyinɛ kuma awoma su anyinɛ kuma ago ve set ageni amma ashake asu nyi de vɛɛ wero mada shɛ onyi na kpaa avɛɛ je deke na vea musuko masuk lɛvɛ lɛvɛ aje aze bebe nɛ mu sere eset ekatarai lapiya kuma duk ide mu zo gan <hesitation> anet nuna etok me mu vɛ mu we onet nyi aziŋ onet krki muko gan awa jemuso gan anet nuna etok me mu vɛ muwe onet nyɛ aziŋ onet kirki domi eset ekatarai bebe jewu jewe eje dɔɔ anet na kpaa avɛ je ba avɛɛ je aze bebe kuma ba domi musoko musoko vɛɛ ondyɔɔŋafan ko muno je awa ebi kpaa zu. Mu soko mukpa je mu onyi maa ne katara lapiya ko num ma kipo mu sho mama soko sho eŋge oŋke onum mu mosu she katarai <hesitation> ave derooa da nyi ne na wei dekenro da nina kpasa embi avɛ anje dekene da nƴine na wei ma musoko nun mu soko wei ovep mu enyine musonusi bwoma enje awa abipasu ba nuso ŋun avɛ mu ya enyine sana. bwoma enje awa bikpasu ba iɔ du num musoko she num num mu shebaa nyi bikeasu sa ba ga awa muba ba nyi su ba ga awa ba dummi doɔ-doɔ vɛ. enje kataraine ba bisa ga ali je muso ze kpaa muso wei ony. bikpa su ame sa bit mu mu ya anet-anet-anet bikpasu ka bompa mu bom-ka bompa mu bom kpasa mu adua kpe gya eŋke ne ka bil mu amma muso je awa bikpasu ba ka geni dole ako <hesitation> avɛ enje de vɛ denero avɛ de gskiya don anyi sana je chochit ba saka bit mu maaa anet sa tɔk ba don so wei ovɛ aŋgɔm be domi akpo anje omvei-mvei ne emu soko she avɛ de emu je wusha kere-kere lunde sheke akpo awei anje koŋɛ avɛ mu je wusha amma nyine kuma sa bwoma sa. bwoma sa je awa bikpasu ba ne bikpasu ba wei enje fuje onet ju aŋa faŋ ba ebikpasu enje fuje onet awa faŋ aŋa awa odyɔŋ afaŋ ba Amma-amma ende-ende sa vɛ bisa ga alimu so zɛ kpa emu so kpa ah anje aze anje fuje mu awa odyoŋ afaŋ abikpasu embi sena je dana embi je oŋke de embise ma nyi soboda embi ma eŋke egbam-embi ma eŋk egbam elee ovɛ odɔŋ afaŋ embe-mbe ne agaje ambɔ-mbɔnɔ abwoma sa-sa ya de vɛ a aya mu so bwe jo kpaa avɛ anje anziŋ anje aze abwoma mu bwe zo kpaa avɛ anje bebe kama embe sa be ba dak nɔ to embi mbɔ-mbonɔ embi seke sera amɛk nyine embi nreke kpaa nan embi ke suŋ odyoŋ afaŋ neke suŋ afaŋ a jambi agaje embe sa zaroje eme oŋkpede oze sa jaroje eme oŋkpede oze mu maa-mo-mu gedadi katargi egya eŋke amu so zɛ kpaa domi ambɔ-mbɔnɔ muso nase nase embe oshɔra ve de ve alee oŋkpede ne deke saka lee oŋkpede ako nasara amma embe na kpe ambɔ-mbɔnɔ. na kpel na kpe lee vɛ odyɔŋ afaŋ ambɔ-mbɔnɔ enje proctice maa onum edekene domi mu soko je awa hikpasu domi mu soko awa bikpasu dole mu je pratice mu soko je practice duka wei ouɛ odyɔŋ afaŋɔkɔ anyi nu num mu so she ekatarai anyi ve dekero anyi ve endenero da nyine na wei da ni na kpasa embi avɛ enge dekene ba. enyi kuma kuwe anje abebe avɛ anje bebe aⱱɛ dena mu yo nyi sa zɛ gan ne to eni avɛ ni sa diga na zeze ba.